सभी शराबन का स्वाद एक जैसा नहीं होत ह। जइसे हस्की रम कुछ कड़वी होत है कुछ कसैली व कुछ हल्की मिठास वाली होत है। जई मा रेड वाइन सैंपियन शहरी इत्यादि कम नशे वाली और स्वाद की अपेक्षा में बहुत बुरी होत है जई मा मीठा वा कसैली स्वाद भी होत है। सबसे कड़वी बहुत पीने वाली बीयर होत है। जयिमा इत्यादिक लोग अपनी इच्छा के अनुसार इत्यधिक सेवन करत ह।